حسب حالتي المزاجية يعني لو عايزة أسمع حاجة توصف مشاعري أو حاجة يكون الكلمات والإيقاع بتاعها ليها علاقة بالواقع اللي أما أعيشه، يبقا هسمع الموسيقى العصرية. أما لو عايز استرخي و <hesitation> وارتاح وأهدى وكدا فهسمع الموسيقى الكلاسيكية، فأنا أما أسمع الاتنين الصراحة.